Kuareta jae oyeporu jae kua especia reta ipise katu vajae ko comino, oregano, clavo de olor ˂hesitation˃ jare jokope oyeporu ipuere vaera tembiu reta ipise katu oyeapo tembiu yave